والله إن المقصود من حياة جيدة بالنسبة لي مو الفلوس لا إنك تكون مرتاح سواء في شغلك، علاجاتك مع رفجاتك، يعني صحتك تكون جيدة، بتقدر تحقق أهدافك، تعيش حياة في سلام داخلي في فرح يعني الحياة الجيدة إنك تحترم نفسك تستمتع باللحظات الصغيرة مع أهلك مو فلوس.